Karazana kiraro ndreka an, akao kapa, kapa misy nenahy kapa an-tokontany an skobido, de misy kapa andragno pentoufle, de misy kapa ohatra hoe le andeha amin'ny wc na andeha amin'ny douche defa misy kapa findao akany, de misy kiraro, kiraro talon nenahy rehefa manisy talon nenahy, rehefa hoe andeha hivavaka, de raha ohatra hoe andeha hivoaka anao manisy kapa fermé mihidy karaha aigle d'or na ohatra hoe tenisy.